الصراحة كنت بفظل إنى أتحدث مع نفسى في المستقبل ، السبب هو أنى <hesitation> أكون قادرة على معرفة كيف أتطورت حياتى ما إذا كنت ف-جيت حججت أهدافي وطموحاتى أو لأ، يمكن هذا يساعدنى في إتخاذ جرارات أفظل في الحاضر، يعنى أستطيع تجنب الأخطاء التى جت تواجهنى الف المستجبل، أو إستغلال الفرص اللى أ-اللى كون ممكن كون أغفلتها.